De ny fananganana fifandraisana koa zany amin'ny alalan'ny teknôlôjia zany, iny zany laha ohatsy iha lavitsy de misy olo tianao ho hita agny de afaky eo nareo manao appel vidéo de mifankahita eo na de tsy mifampitsapa ary de eo koa nareo afaky mifampiresaky, afaky mifampihaino, afaky mifanazava, afaky mamoaky tsy tianao volagny aminy eo zany iha laha ohatsy ka amin'ny alalan'ny teknôlôjia ampiasainareo.